توكل على الله الصجرعالي في السماء وماني شايفه حتى ما أشوف غير الناس تحتي، ما أشوف أحد أعلى مني، الحمد لله رب العالمين، ثقة في النفس، ما أشوف أحد أعلى مني أبدًا مهما كانت ظروفه مهما كانت أحواله، ما أشوف أحد أعلى مني، <hesitation> والشي اللي أبغاه أنزل أجيبه واطلع فيه ثاني فوق.